Hasea a emi sea asea lulawaihmiha neloi mede sena uhatapai ane anea anea anea ke yaung senane ke abe akeliki liki udu we kaitela udu we setu hudi ane anea ke pae ma'ane neho tina maile'i duwe ma'aya'e e nemo'o pai ya ewai naweni u'yele naliki ke ma'ane tuka tina maile i naduwe hudi huduke ke nama hudi mulani ho pae e ho'tiwa ma'ane ho yele'e nawai huweneke hudi hutane hudi hudi pa'u hudi laya hudi yalome hudi salsa'i numa'ane usenane ke hudi ke hudi pai tina male namamae le de u'ane sepu akuse u'ane hudi hu'ane hu'ane liki sepu akuse hu'ane hudi hudi u'ane le hudi akuse u'ane u'ane sertu le'e setuk ke pa'e e hono hotiaka a iyele setu uduwei liki ke Yele u'ae u'ane ho'om tuya u'aya udu nae hono uwo laleo uwe e nol tuku ae la'e luluki duwe heusetu na natina maile ma'ane ma'ane ho mo udu nama hudi launi hudi launi mekep maptua tu e de matau weseka malahue iyele malawe yele malauiwa kai kaboti de maluhuwei wai sahae e na'uma haluwei matua e waibeuneu de mudem ma ane hudi pai hudi kemulane o yele matae maheou ni de matai ma weseka painyi mataig matai mekelea dawese mahleou matua iwai luma hule makailea wanusia ma'ane hudi pai hudi ho yelem mudi mulani ho yele o duwe kasi nabu de ma'ane ile huane ile pai usenane le la le uwewewe ho uwe le pai umatane wail kitalana wawawa elau elau moi'i nau ma senam ma anema ma'a petuwe nadawese ma'upasena mo moa dawei sebi mohap ma hamea e dawei sebi ma'ane da da a'wesi'a mude na'a tana Atana la nuwelan o ahonoe na uhun isapale dwerie e moi a'aneho nada wesia a atana kulawale dawei sia anena ani wei mutia mu <hesitation> eh udu im anawae ho'o na aneke dawese akalia ho he hapatuka kalia tuka tina i mahu mahu wadtuka tael tina suk tuka mahu mahu wo ie la ane ehapa'i mumutiamu apa liki liki kenama ma'e'eded e i edele ho ihdile adile ho duke adile ke yelem woi a'ane dawei seane dikita adili dinei u'aya liki enene dinei dawei se'uane kai tela le pakai itelak ke u'ana duwe liki nama ane yap o kaitela apuye a agar anik kaitela neimole atiamo ep a ae'u tupai tanmudeu upati le'e ehono kutiao tiamo iyele'e na wa wa'anet kaitela akusi ane liki lea na u'ane liki u'adiliki u'adni kaitela pai'i ndimude u iyere nak penamuik kaf adep me halale'i yele ma'ane hala iyele lele'ek me walake akuse kami mapale nama mauk ku panis samo ma'ane hala mo'o Na ekea kumatane ha'a la mau tane hala mo pai hala keut ma baleu waike pah nama mat ma'ane ma'ane liki matai matutu matuhua dawei semehono e sa'ade dawei seng mau huhu lena ma dawei sema ane liki liki kei ye le ewono tina le ho ye le uma ane liki iyele na ma'ane liki e duwe neumda uyanea hatayo wai wailena hapung makokek ma tede molua de a alahue loena a nia apalage an atana na mu mudela na aleona hamea asona liki ta; aaneda duwe e duwe hudi hudi pa'una apuye wai wa'ail wae habme ai wai wail na u wai wanata apuyeho weiiii satapoho ela'e neikerau pena mui tukade makaitia masei anikaya deng maya ueke u une ekehe nggu ane liki nggu ane akuse u'ane liki nama u'ane liki moho tia'uhu esena ho tuka sena udade uk u udade u udade uweu wanisia Wanae pui de pai si namasisona moho hudade ho nese akuse mi sona liki tina mai leke akuse tina deu akuse se utu ane liki maile du u akan aleliki nama u'ane mo u sapa mo'o upai kutai kalia uluktai kalia keituka mahu jumbdina pupui leo tai'i hutuaim me u'ane liki musaha uhatapae uwei sehewai luma se he namak utai u' a uktai weneu uheun ni apuise mi ho'o miholsona diki nasede nasoa naliki pae wae wendeu wae uwane ho u uhudi hudi laun ni iyele hudi laun nike pai nama utiaho esene hu'uleli de usa'a nuwele de uhodno sai uleli utanok kupana leutana tuwade saike ututu mekidesaka kul ulahu uhudi hudi kena abis e u anit dawa sege agukai piha de siloi duwa ane anea ndesi lahu likia duwai waktu'u wait puit te si silahu adts anea silahu hudi silahu sepu sahae is i ani liki silahu liki kaitela mude e u ane tandekea u senane i tuka e la'e pai guoanop mu ubai u Ya'upena mui apo'ole tuka uya ukait tide'i wa'ane naeliki nde upai uwa hu amau uduwe niaisi amu ho ye ane liki ya ane liki mohnyaesit unyanyaset lau ese aneliki yi aya lehu unese a'anek kuse ane liki debail liki eo tena maile ho makalia ako wo aku mo ma'ane i na tukahe de u'ane liki nau hatapae uwe wa pelu ada wae luma hi ime re akuse me ane liki me ane liki moho yepelae ti ndakemule de hala em e ma'ale hum ma'ane moi'i nda'akuse me ayale ma'ane liki meane kaitelo meane fasinapu meane setu na kai mi anekeun mami udu tiam u'eu udu na kuk nak mitai misikola de mikaliade sahekem i udu lami ane hapiase ho moho meane hapiase mi pale hapiase o miane o mi maikilam mi anawae ho mo'o nda hedeya mi siane liki ni siane setu ni duwe siane hodi ni